Uxa ya'á xana ya'áxhi ko nreyuyaxhi xexu kunreyu nré, nreyunre dachona nruxhi no'o yo'ó, yikona xhin yodo duadaxhina nruxhi ta kandanguana nridanruani nguinó ajo tidaki tiya'á, teño ndakena iin este yakuyuxi nreyu, teyu kanguana yaxhi iin nreyú kanó.